Bie wa anizuna ri istuare Pɔrtigale be wa, abe ba pɔrtigɛ ra we'a nicoza nɛba bɛrɛ we da voyaze avɛ zun tunbian ,luee bian ,obɛ ma bie ba kolonize'a han tuanh cururu ho dimiɲan. Biesin a berezil ehh ma han tuan so muyann nɛ mimu do'uoa ,donke ba pɔrtigɛra ba wo be cururu ho dimiɲan.